والله الحقيقة ما نجمش نعد المرات اللي نتفقط فيها تيليفوني كل نهار، أما عادة معنتها نحب نتفقط التليفون <hesitation> فيس معنتها ديما معناتها، ممكن كل درج يعني في النهار ممكن نتفقدو <hesitation> أربع وخمسين مرة خاطر ديما نحب نكونو على اطلاع على الرسائل اليجوني.